Apakah kita bisa hidup tanpa teknologi sebenarnya kita tidak bisa hidup tanpa teknologi sala satunya ya torang tu harus mengikuti perkembangan zaman karna tong pe keluarga tu dia pe nama tong pe keluarga tu dia <hesitation> dia tu memeluk islam skali dong bilang biasa disebut wahabi yang di mana apa setiap kegiatan atau foto atau sesuatu yang melukis yang bentuk apa yang berbentuk <noise> <hesitation> apa mahluk hidup itu bisa dong bilang haram padahal itu tu hal yang wajar sebenarnya karna semakin lama kehidupan manusia semakin luas pemikiran orang jadi kalo tong tara hidup perkembangan zaman sama halnya tong hidup kaya di hutan kaya ada di maluku utara tu dia pe nama di halmahera tu dong biasa sebut ada di hutan-hutan tu dong bilang <noise> orang tagutil yang di mana kita pe tamang dulu dia pe nama aji juga dia <hesitation> dia tu orang tagutil sebenarnya jadi orang tagutil saja yang tara tara mengikuti teknologi perkembangan teknologi dong taratau apa-apa di dalam tapi dong bisa berkreasi kaya conto dong pe pakean-pakean. Dong pe benda-benda kaya makan atau berburu dong bisa bikin segala sesuatu tu bisa terjadi tapi kalo memang tida <hesitation> mengikuti teknologi akan tong tara tau keadan-keadan yang ada di sekitar bahwa teknologi skarang itu sebenarnya sangat membantu torang untuk mengetahui berita-berita yang ada di luar sana atau yang ada di lingkungan torang itu depe manfaat teknologi cuma bagimana lagi kalo orang-orang sekitar sala gunakan teknologi itu sala satunya kaya conto <noise> media yang ada di indonesia skarang itu dong bikin seakan-akan itu dong membela apa dong membela orang-orang seperti-seperti kaya pejabat di atas dong <hesitation> dong tara akan membuat sesuatu berita yang seakan-akan membuat pemerintahan itu jahat atau bagimana bagitu dong tara akan bikin kaya begitu tapi dong bikin sala satunya kaya contoh <noise> skarang kan dong orang-orang mahasiswa skarang paling binci kaya binci polisi dan kita kemarin ada nonton tiktok tu tiktokers satu dia polisi dan dia bikin dia bikin vidio tentang dong pe kapolsek <hesitation> apa memberi sumbangan ke ada satu orang dia struk e bukan struk dia. Kecelakaan trus mereka buat dong bikin vidio seakan-akan polisi tu baikla baginila tapi mau bagimana lagi karna bahwa skarang yang menguasai adalah media jadi kalu tong tara mengikuti teknologi akan tong kandas dengan hal-hal seperti itu karna sekedar cuma membaca buku pun itu <noise> sebenarnya tidak cukup karna teknologi skarang itu sangat luas jangakuan bisa skarang itu torang kaya santai di ruma saja so bisa makanan datang torang kulia saja atau belajar juga su bisa lewat hp apapun bisa liat orang pe muka saja skarang so bisa lewat hp kalu dulu kan lewat surat menyurat jadi dia pe enak tu teknologi di situ karna kalu tong tara iko dong pe <hesitation> e tara iko perkembangan teknologi akan tong kaya aji tu orang utang tu dia pe nama orang tagutil tu jadi orang tagutil memang dong ketinggalan teknologi tapi dong pe pemikiran berekreasi <hesitation> sala satunya dong bikin kaya semua bisa dilakukan baju dong bisa bikin cuma dengan tidak mengikuti perkembangan teknologi itu akan pikiran bisa disebut berantakan gara-gara kaya conto orang tagutil juga kalu kaluar dari hutan liat orang-orang berpakaian kaya skarang dong kira orang aneh. Jadi dong sering turun ke jalan tahan orang-orang kaya palak dong begal padahal dong sebenarnya tara mau begal cuma dong bingung dengan berpakeang torang deng tamba dong bingung kendaran apa yang dong pake skarang deng tamba dong juga butu apa ya butu kasi sayang jadi tetap kalu <hesitation> tara iko teknologi itu to akan tong stagnan deng hal-hal seperti itu jadi tong akan taratau apapun yang terjadi di dunia kaya conto tong tara bisa tong tara tau bentuk pulau-pulau yang ada di jawa tong taratau bentuk-bentuk pulau yang ada di ini apa <noise> sulawesi deng tong tara akan bisa lia tempat-tempat wisata yang ada di sulawesi atau di mana di jawa atau di sula tong tara bisa lia tampa-tampa bagitu jadi perkembangan teknologi tu banyak manfaat tetapi tergantung dari individu dong mau menggunakan dengan cara seperti apa.